Firit nii, dohu wa kougal feo nubo ndiyam, o feo nubo nyamdu. E rojoin nanyamdu, ko ndiyam hendari frija, lam fewa, ko bongan wala kankara. Sa ewe join tamambo, feere doara awa lidi ko awa tati, rojoin gitrimo nubo frija man.